Muna laak kitakiiz, a gakp saa gwen ne̱ɛzi apu torkrə inam ma'karə maa, ne̱e̱ziya, gwaaga pakki ya? Ur goopu rigaya. Hakkiloa ulloz gə pu rigaya? Koo maza oomizziya? Koo aa a uraz goosa ulloz pu rigaya? Kaa tor laak ki'rə tan no̱k a ogun munga ullok, koo kuma a ogu kitakiizi da, kitakiyi i daks ri'te, aru kitakiiza kiimdəz pu mu' pu muzə bil tɛe̱gəskauwaz. Kitaki'gə ip gəngna wo, amma a a te̱e̱gukuz pu muzə. Ne̱e̱ ziya? Maza naa teiya oomiiyaz, ne̱e̱ya kuma serum billaz, ne̱e̱ya kuma ur patturde i doo bonge waa kitakii zaz gə ne̱e̱z, ina kinsu gə i kinsa pu wa kitakiiz. Gəgə a oruk on bilna yiisau monge ura az gə kiiza mo̱ørə a kamkpuzzi. Ana doo ni ninka a ka ki'kala ziiza a oguz monge bo laatu, aa á, na muzoz ni yiisəm bil monge ne̱e̱zi gakp kiiza miiz ya? Gəktəka miikaa pak ya? Pu ara ya? Mona doosə bil rii, kaa doosu monge gəktəka miikaa aa ák, n ogtəgə bil yiiseu pa, bonge aa á, doosum bil monge gəktəko miik pu araya? Gəktəka eki bil yiisəka. Bilna yiisa boo ka gwen muuk pa, kaa gwen goosa ullos pa, amma bilna yiisa teiya ulloi Diga ri'gəta paka ulləkrə, me̱e̱la ulləllə, rigəta ulləttə, mandəka ulləkrə, paka ulləkrə, a me̱e̱k waa kitakiiza kumdəzzaa ezi. Nok kitaki gə ni n dook ipu tumma, ama a kumdəz pu muzə mo̱o̱rə bil esauwaz. Na eskau boo yiisə kan. Na pu yiisə kaurə boo kaa doosə bil monge azaz uzi pa, a'a, ke'em to paka billə doosaka bonge kitakiizaz aa az. Kitaki, oza səərəke ni ura oomizak, no̱k goosa ullos, səəka na me̱e̱l gee boo a oomiz, amma temiya ulloi ipu som, amma mona pu naa bil, bil te̱e̱gəskatən waa kitakiiza a kamkpu so i gap sə meegə a gap daa kaa, sə ur ur gap beiyaz, səgə a kin yangiz. Amma mona torn, mona tor tan mona og kitakiiz monge az hande kam a mo̱o̱zi, opu ket, aa á lé tə'ka yalən, aá á pu gwaaga gbi'kakrə, aa á go̱'rə saa go naa me̱e̱m monge, minaa me̱e̱ gə. No̱k riik, mona bo me̱e̱təya, veegəsəm, saa gəə saa ooro bilna yiisa oomi. A gəək a sumduk, a pi'rək, gwaaga ak gə goo̱ pu rigaya? Gwaaga akgə ziriya i serum billaiyi ya? I no̱o̱snon bil ya? I go̱'rəgo̱n ina ooin ya? Koo ii gə anni iirə gwa ya? Ittəzza rooz, waa kitakiiza rooz gə goosa ullos gə goopu do̱'ga ziriya? Do̱'ga ziri gə, a ii gə diga i laa kənak gə, beiya rooi i keepu kúm dən rigaya? Daa gə ɗu ki a ulloi ya koo ipu oomi zərra ya? Ina pu oomi doole wa kitakizi ur maa gə koyuk beiya ulloz naa daa a ulloz sə ur maa gə i yaan gapta oomit. No̱k riik kaa og kitakiiz tan saa doo monge kitakiizaa az bo okusupu hande, nbo bo tork roo, nii ori gə ninka i go̱'rə ɓalak, bab, pu rii pa. No̱k riik npu derkrə, kitakiiza oomiz, uzə kitakiiza serum billaz, kitakiiza oomiz uzo doo em rokənaiya dairə bonge kaa ge̱'rə ri'an pa, go̱'rə pa, serum bonge bo̱'ta i doo bonge go̱'rəpu ri'ari. Ur p yaakən laaka ura ulləzzə. Ura serum pu kitakiiza serum billaz, uzi bil esu gə ya'aziza oomiz. Ya'aziza gə serum billaz uzi bil gə esu kitakiiza oomiz. No̱k riik ana gbi'nan patak, mona laak ona oorum billə, mona ooro bil, bil eska kitakiiza oomiz. A patai, a orirəiti no̱k na mo̱o̱ na daksən na mo̱o̱ i gakp pa, amma a mo̱o̱z pu muzə tan təngna, a muzə ezi yanum bil səna tossau mo̱o̱ gəktəka mo̱o̱rə eki. Na gəsna pu gəktəka mo̱o̱kə diga ullaa i sarənak, ni kitakiiza i doou bonge̱ na gəə, əəh ya'aziza na gəə gwanirəb dəllə səna laatə laiz. De pu ri'gəttə kap, sei de og waa kitakiizi sə bonge leilei kitakiiza miiz aa az, ur maa ya'azi bonge lailai ya'za miiz aa az. Soo bo'rəmrən rii, so yanga ya'aziri a esai, kaa gbakə saa ogto wa'al koo kuma ar bɔna wakrə sə monge kiizaa az pa, koo kuma ina sattəpu də mukə monge waa kitakiiza kamkpa rəzza az pa, aa á, ke̱'en to', doom gə, kamsən gə do̱'ga mariya mo̱o̱i, monge ura az gə, gwaagagrə az i me̱e̱u ya gwaageki goopu rigaya? Gwaaga oomikkiya? I serumsen bil ya? I no̱o̱sno̱n aah do'gaziriya ko ipu rigaya? I doosəka, nok geem, duum paka do̱'gaziri rə i valləka, amma mo̱o̱ na asə mu’sə do̱'ga ziri na duwa, are kasəkrə. Duum do'ga ziri, gə duum bil, a kink ana go̱'o̱n, a kink boo kiiza go̱'oz. Kitaki ni dook ipu tumma, amma a mo̱o̱z pu muzə tan, soo, kaa gwenə kala ziiz, kala kitakiiz monge kita kiizə pa. Laam billə na esa kitakuuza mo̱o̱ a kamkpuz, i to̱o̱kənkaz, ga̱ktəka mo̱o̱rə i doo ge pim piti eki, bil na kamta sə i gap yam oomi. Mona monge bo duutə billət, aa á a ree arakrə a laatu, a ree arak rə a laatu, mo̱o̱zə a laaku pa, billə kamtəkau, yisə kau, azzi a mo̱o̱z, mona pu duukrə rii, a kink kitakiiz, a kink boo kitakiiza i gakp sə i ra'səkən me̱e̱m Sooba iip sə tabo, səgə i kin zəəba gbi'bab ni om m ori aam bishararə rooi i kinə yangiya oomii naa zuriyaiya oomiiyak. A og, iya zuriyai oopai gwankə i te̱e̱gə ana go̱ pan, saa okso zeeb obarə gwaak okarə saa okso rui ka, a okso yanga zakət kaa, a okso o̱ bai ka, a okso aiyan kaa, to, te̱e̱gəkaa oomi bil go̱'rə na paa pale aa eki, amma mona te̱e̱gəsaa gəktə ka mo̱o̱k diga ma'karə, a og yangiya mo̱o̱i i no̱o̱k oomi, ziri maa sə i dak kaa ak, dəl maa sə se̱e̱dək bonge gwaaga oomikaa ak. Nole riik kala ziiz nabo te̱e̱gətə ziiz ya sei na ooro bil, bil boo sə esku kitaki'a oomii sə i gap yam, sə i ra'askən me̱e̱mai. Laaka a mukok laam billə, mona laapu billə saa gən shawaara do̱ gazirirə sə ina gə esa shawaare em shawaaraa oomiz, i kink gapta oomit. Amma mo̱n mona pe tan koo ona pii sə i kink gapta oomittə pa.